<noise> Am fahavaratsy; <noise> da tena <noise> lava loatsy gny fahavaratsy agny ka. Da gny lohatao koa gn'azy da tena soa be satria tsy da manitsy. <noise>